Kad ngida', kand ngid blaza jwa'n nawe naxe ndi'a tez nawe yo re laba yekney re bxioney, re zilantrey, yo lud verdura'na, btyun zi yi'n bizna kon kemen zi yej le'ba nixa nchamen thiz taga tyoxkuay.